نستطيع نتكلم العربية والتونسية، ونتفهم الإنجليزية شوية. نحاول نعلم نفسي لغات جديدة، خاصة الفرنسية، لأنها مهمة في حياتنا اليومية. زادة، نستمتع بتعلم لغات جديدة لأنها تفتح لنا أبواب جديدة للتواصل. كل لغة تعكس ثقافة مختلفة، وهذا يجعل تعلمها تجربة ممتعة ومفيدة.